﻿حيواني الأليف المفضل هو الكلب، <hesitation> السبب هو ان الكلب حيوان وفي للانسان يعني يمكن أن تعتمد عليه في كل الأشياء و يمكن أن يحرص لك بيتك و يمكن أن يكون معك <hesitation> بكل صدق ولا يطمع اي مقابل، بالإضافة أنه يعتبر <hesitation> من الحيوانات التي يمكن أن تحميك ضد الخطر و ضد السارق، حيث ينبهك بالنباح عندما يكون هناك مشكل. كما ان الحيوان هذا يعتبر <hesitation> مخلوق جميل يعني، عموما كل الكلاب جميلة و <hesitation> تبدو <hesitation> جميلة للعين وكل الناس يحبوها.